<hesitation> Kôfa ande tongotro lavitra zany indrindrindrindra hamakivaky Azia zany ande tongotro, voalohany tsy maintsy miomagna ara-panatanjahantegna de mito- miomagna amin'ny sakafo ndraiky rano, miomagna amy tragno ley satria mety ho andry matetika an-dalagna ary miomagna amin'ny fiarovan-tegna amy fitaovana.